Sa dì idealli po ammimma iad'essere a mind i pesai <hesitation> tradu ma ormai de candu <laughs> tengiu s'azienda <hesitation> sa dì idealli è a sindi pesai chizzi <hesitation> fai su traballu chi toccada a fai cun su bestiammini e <hesitation> e passai ua giornada narausu tranquilla senza imprevistusu. <hesitation> Prandi a u orariu deccenti e fini de trabballai chizzi e aparrai in tranquillidadi tottu sa dì, eccu. <hesitation>